Nuevazelanda pegua reta kua reta jaema jaeko y cultura reta neozelandesa jei supe no, omboyea reta morie jare europeo jare el jacta jei supe reta no mopeti <hesitation> sakuarepi, arete danza jei supe reta jae jokua jae reta jeko no jaema jae jukurai jae reta oyapo jeko